Alura gl'interütur d'la lücce a servu per avisché e amasé le lampadin-e, la lücce ën le stansie, ëntà zgnaché për avivé e turna zgnaché për amasé